والله انا ما فهم يعني شنو خدار عضوي تفتكر انو يعني كل الخضار بيكون عضوي لكن اذا هو فيو حاجة مميزة طبعا سعرو مفروض بيكون اغلى ، لانو <hesitation> الجهد البيمشي في انو يخليو مميز ده لازم يتدفع يعني ، إذا بيعملو في <hesitation> درجة حرارة معينة ولا مستوى بتاع ضو معين في البيوت المحمية مثلاً اكيد سعرو حيكون اغلى